Kua indureta yaikuaavi kïraïko jaereta jembiuïñova, jare supeguareta ikaviyeyeva, kua tëtä matï ndipo, oïmeko aipo kia ojo ovae jokotɨva, se jaevaera kɨraïko jaereta jembiuva aikuapota jae